Manjá ngënkac, ngënkac peengun bëlípal angawël. <noise> umpí yël apee wukac bëlípal kak sá. Pasëk okoo karubí ngëguk kacera bëliyëng tú, uwína ţí wí umob. Uwël uwí balund joo uncak kumáa káabuk ayá këlëmandáan kël. Mëlëmandan bá abëncaţ këpëni bënceenc bí umpí yël ceenc bunk má unin lëmandan ngëbuk <hesitation> bëgá díka cí kanţas olabanţa uwínţa.